Ma nel periodo dël bum <hesitation> dël bum economico ma pa propi për ël benessere ma per vivilu sensa duvei tribülè tant